Diyey adol di awe k'omiin ke obem mo ophon odini digeny adol rema gha kedeenaan dol ologhotu pho ana awe romiin ghan mo siphe oye pho po pho odi digeny adol mem di pa ologhiotu pho ana okoony ololo ubem mo mo na amoogh oomo araar aman na omoogh ooma araar omen kuolo okoony bin ku idi illo pa ologhiotu pho ana ro wa rodon tor obo iyaar pho epe reephu bo nyina ku di na ra bem di ko sa pa ologhiotu pho ana ohle mughumo na ra wa oba anama mughumo na ra wa oogh akenegh ku osa na atom mo iki eegho kenegh eeru osaam dakaany pho adien ohle torobo iyaar pho epe reephu bo nyina ku na ramoogh ghan ni ko osa ohle mughumo na ka moophi tea po na atom mo iki esighe iyaar abekeeny eru okirion omoophi pir oki osighe otu okirion bin nyina emoophi mo isighe otu okirion bin nyina emoophi pir oke osighe otu okirion bin nyina emoophi mo isighe elru <hesitation> nyeen bin osighe otu bin nyina enle mem di oomo araraar pho iphen ku ringo ghan ni na ra moogh ni adol pho na torobo iyaar di ologhiotu pho ana oye arusuma ana oomo ameme kua ni omin rorobo iyaar di na wa mo na ra ki ephen na moogh ikpoki okpe ogheom ekpisi dina wa ogni na ra wa ohle epear ghalamo eten na moogh ni ikpoki oghoombohle na awa opughol amine na amoogh ni ikpoki oghoom amim ameun pho opughol na abie ken r ange aan bunon awe redeenaan ghan ni mo na moogh ni digey adol na amoogh ni Dool pho ana edighi ni digeey omo araar raar pho ipe na ra wa bo naa moogh ni kalaina na omoogh imo phi di oman pa pho adol a male pho a na, eghun otie pho ana, ol he edien, okonom abulo umoon, ogho aroogho, ogboa ru suoma oloogh a school ku na ra dighi ni loho o we ko beom ni mo oye pho ophon pho odini diggy adool adool pho odi edugh ni omiin ramiinom, iminimin iho pa adool pho och idi edighi bo a dool pho od edugh mi ekua ni aweh reen ko wani orool laa ni adool obo adool a mi kue siani idipho adool opeer iyaar pho ka to manu obo daal ami kuesia ni idi edighi bo na odi digey adoli dol di iminiin ilo, dool di emoghi ilo, dool di oruanu uloo idi edighi bo kalamo radiir pho a na kumen di abeni ina nuo okoony ra sip nyo di ku no rue ongo edean, iyaal anyina be tuani iyaal anyina kebeeghini kuo lo men di obuumony ana kua moghi okoony ku na arueni ango amoghi ikpoki oghi moom ekpisi na ango awooghi ikpoki odighi noom igbaagha miodi na ango na kamini mo eghuun otu pho ana kemoogh ni ophala baal ologhi riboh ku a we ko to mam gha ni mo okpeer odini nigey a dol oho. Obile ogho na radighi yougo ikaraph nara nighi yoogh ugbini ugbim awe keen ko beem mi mo no odi ni digey adol na ra dighi ghan ikaraph na akeel ikraph ooh upo kua reghe oye pho opo pho obem mo na odini digey addol. Mi ra bem ra bem ghan mo mi odi ni digey adol po mi ra dighi ni raar pho iphen pho ikaraph mi ra dighi mi ra/miighi mi ra/boroghom we mi ra /kalaghian mi ra / gha ghi okpe ku obile oru ken siphe adol aghuelum mo aami iyaar to iphu iimi ku idi mi rahle mi rahle ghan raar pho po riiphu pi iimi mi ra/le iyaar di iimi iphu mi ra/gba ghi okpe mi ra/boroghom weye mo okoony oo mi amoogh ni ikpoki oghoom mi ra wa oghi epeer ekpisi mi amoogh ikpoki oghoom asuoma obumony aami ka amogl ikpoki askue mi amoogh ni ikpoki okpeanaan awe r aml pho ken ka bem ni mo mi odini diyey adol adol pho aami i /beeph mem di adol ami i/beeph po na odini digey adol mi ra wa obem mo orio adigey adol pho orol adigey adol pho po amen di na ka/tue ni amoogh ooimo araar abirini pho amalan ku araar oye r egba nyan ghan bo but eghunotu pho ana u /lo do liiminimiin u/lo dol okoony u /lo dol ikughian remogh ni r ango mughumo uwa obem mo dioph di ri idioph ku araar pho pho r owa bo na atue ni rango ghan mughumo m adioph di resugha na the nighan ni rango odnal di r'opeel mem di na arue ni adighi iphen pho apeele egbem naka miin ni ma achool pho ana i/beeph ku mem di adol ana i/beeph awe ko obem m mo adol opeer enigheni adol opeer ka bo oye pho arol aani dol pho adiphe opeer odibo Do di tro bo iyaar pho epeh i ban mo epeh odira wha bro amooghani ro kaaph ghan oghaaph oye dia beem ma adool odi enighe ni adool oye eneghe pho kaa moogh ni raar phi pe pho ekpenaan bo ralee ni edean eghun otupho odi omoogh iboh mem mo opo pho ko mem mo a dool apeer enigheni.